المكونات الرئيسية للسيارة تتكون من ايي- المحرك، و ناقل الحركة الكير و نظام التعليق و ايي- نظام الفرامل و عجلات الأطارات و الفرامل و هيكل الشاسية و نظام التوجيد و نظام التبريد و نظام الكهرباء و الأضاءة و ايضا نظام العادم.